أول حاجا تكون صريح وواقعي, اعترف بالغلطا اللي عاملتها, ووضح كيفاش أثرت على الشخص, بعد عبر عالحسرا متاعك, بصدق, ووضح انك فاهم المشاعر متاعه, حاول تشرحله كيفاش باش تصلح الوضع, وتتعلم من الغلطا متاعك, وفالآخر خلي العبد هاذاك يعبر عن المشاعر متاعه, وبالطبيعا كون مستعد تتحمل أي مسؤوليا يقولها, وأي كلام ينجم يخرج من عنده ببعد المشكلا.